Ya'a ɓan káá mbə ma'á ɗurɓosn ma andəkwááew ya'aya, bə kwasə nə kéé masoɓa, a tiiri me ngə ma ya'a, kə ngaa le a tanda tanda kə ngaa sa lera, ngá le salla, kə ng sáá ham mbərás, ham kə ngaa sa bad mbərááɓa yi wee ate ngaa na mbəseyaa mee mbəráá sisə nə, yin ko yi wee kənso mee ɗoora sisi ngə káá ngə máá nə ngən yabsə mbəse yaa yin yi tiki, féé maaso, me wosə tərən dau a tandərsəra nə hana yi piɗ-piɗ a kakro mee mbəráá sisə nə yin wo, wo yi nəd a intii me ki yi kana ko yi wee mbəráá a ham yi solsə weewoba, ndə too mee, minda yi kər mbəseyaa kaba yi taa yi kwééra, mee fer'usu kanan, yin kááyi kangga, mee intii sem hora, kəi nəd a intii kənso, yi war fer kaa wil intiiwa yi ma'án ko a tomtomni, ham ban badsə sə mbə seyaaɓa, ko maɓseyaa kən me yi aku. Ya'a mbən ma'a, hamsə hamsə nə kéésə rabba mandə ham mbən ma'ásə ete titiwa ɗəm ma ya yi nasə mbəseyaa səsaba, ma ya yin nasə mbərááyá, hana yi fada waro na.